Maisha mazima ayaya yanokupelekaenge maisha yakoukuyapisha ninga hali yak yazipa uli ni hali nzima utakuchula chimali maisha mazima kwasababu chansi chiulinacho kupeluli nacho eh.<